ñaa ku kiti ha ra ñaa sa´ni yá ña anima ri sáni ya ntoo´ni ri sáni ya taku takua´ntemintiu ñaa ntiinu ña ka´an yo ra ña ñáa kua íya ñuu yu hua tyi takatyi yu sinto nta nti´ve ña sianu ku koo´so nú kee kuyo ko´so nu kee tyi saa nta tiun nta sá yaa´yu ra ña nteemi hua íya ntisi íya ñaa pí´i íyaa ra uyanu ta ta´vi sée ri ra taku ntisi ka ra ña tyito va´antuari sée ri kuete ri si sée ri kana ri sée ri kasíari kana ri a a tani sini só´o ri taku ntisi kuatyi lika ni kisia siáku ri kaanta ká xiña a xiña kuuri a tasún kuuri nta kuumí kiti sikanú suku´n ha´ra iva kanta ka ri ra kii´ri sée ri ka kua´siri ra tiun kanatuva kanatuu ri tiuun sá ntiikuri kuari yanu sá ntikuri ri´ka ra ko kunteri ka ra kinto miiri nahua kinto ri ea ka´na ri ka´na ri tiun sá káxiri káxiri kò´o so kaa´an ri sa sikuíi yu´u ri ña ntooni ri ña kua xiña ka si sée ri ra a´su ntisili ka ra sa sani sá tukuri s´a ta kii xiña sée ri ra ña kaxiri kaxiri nta in núu vatya sa ña sa sikuiiri si ña kaxiri ra ta sa´ri sa ra ñaku ni katyia ña ntooni ri kua sée ri kua ni tyi kuenta ni na´a in sée li ri nùù ri kíni katya´ra sa ntooni ri sa tyi kiti li Kuri ra isua mía kitili Kuri ra kò´o anima ri ko´ña kuvini ri kotyi sa´ni kuvini ri sée ri tyi sa´ni sá ntioxi ri vasi ri